أنا عاد أقوم الفجر أصلي وأفطر خ- وأفطر خفيف بعدين أروح شغلي وأخلص يمكن الساعة ثلاثة العصر، الغداء حوالي الساعة اثنين وبعدها راحة شوي، وبالليل أتعشى خفيف وأروح أنام حوالي الساعة عشرة يعني يومي بسيط ومعتدل.